अभी के टाइम में हमर वैज्ञानिक मन इतना आगे बढ़ गईं है। कि पृथ्वी ला छोड़ के दुसर ग्रह में भी जीवन के तलाश करत है। बहुत सारा बड़ा बड़ा देश जैसे रूस। अमेरिका के साथ अपन देश भी चांद में इंस्ट्रूमेंट भेजे में सक्षम है। अगर हमन के ऊहा ले कुछ अच्छा प्राप्त होत है। तो जरूर हमन ला बस्ती बसाए के वहां सोचना चाही।